Na̱a̱ mil tla, kume mil tla nik ɗa̱ wu, na̱ nali ka̱n ka ci. nik ɗa̱ so wu, ka man citi na̱ mil guja. kuma a ma̱a̱ pa̱l la̱ɓa, la̱ɓa wo, ka̱ dayel ka̱n a sa̱a̱ pa̱lti, a sa̱a̱ pa̱l la̱ɓa ka̱ dayel. to ka ngo idla lotlka̱mi, a ka̱ mbi guja a ka̱ mbi kawo gwa, a ka̱ haɗe a sa̱ na̱ki ki, a ka̱ totl dayel teɗi a ka̱ la̱ski, ka wutit kwi a ka̱ la̱ski, a ka̱ lak ka̱ dayel wu, a ka̱ ngaɓi a ka̱ zii ten wutu. A gon wo yekɗe, wolo ga̱ na̱a̱n wo, wolo gon ni ni ɗa gwe ɗe a ma̱ ci gwe ɗe a ba̱ maci na̱ kwi so wu, kalak kwi dani so, ka lak wul njweti dani so, se ko matkwi, to ti mago ilga̱ ci ka̱n ka̱ bi ga̱na̱n ga̱ gyazi, a gon nida a saa̱ nbet ɗe.